Blendri põh'ah om sääne terä, miä sis nakkas ringi käümä, ja ku saq panõt kõik hindä smuuti as'aq sinnäq blendri sisse ja blendri tüüle panõt, sis tuu terä käü sääl häste kibõhõhe ringi ja tege kõik suq puuviläq sääntses ütitses <hesitation> vedeligus.